E mare ti jmóó e <noise> ‘móó jö jää, jö jö ee kie’ e jö <noise> dse dsá’ jyn jö lu, jyn jö jó’, ta í kié’ sýý jyn jö ráá’ píí’ i i e dsa dsá’ ‘ñe ‘mó jää jó jó, kie’ jö jé ku’n.